Noy ngaɗata tawa nyamdu maɗa no ngauɗa non, <noise> a fami no bisatako tawe noy ngaɗirtano fa woɗa tawe no bisatako no desirɗano fu. Ɗon ɗun fu ɗun yadi e nyeyenyal. E hurrugo noy waɗirte e wawugo. Nafali goɗɗi hirande ma wetata ko tawa <noise> fu nyoli, fu ɓetti bisake. woɓɓe do to waɗi nyiri maɗum a tawan ngan nyalande wotere <noise> ngan jemma fa subahe fa jemma warta fu a tawan ka bisaki. aɗa wawi fu bitina fu ka nyama. waɗugo fa woɗa to kurbetetan kurban <noise> fanna fa waɗa kuru ba waɗa dotta to laɓi ndesadu to reni. No watta ko tawe nyamdu maɗa fu bisilautako.